Indina ya binamu yafule nankalola nano yomala kwa mala kwasababu yakaishi katika mazingila ya karibu mfano yamu yalipa kwepila ela naya mwi yalii nje na laela ila yali kalibu koo nkalola nnana yo mala kwa mala na nka yamwika wasilia nayo kupiti simu